Uma mbyaoa waxhonjiu abua hwa bena banben baa koijiji vya koijiji buzun b, bu wahwa bena tsa gyaga, baa ko ijiji buzum ba agya gaa ijiji san ko uchon pa ijiji bu batiba, umatsa gyaga ba pa u chan’u ri b bua tsatsa, bua tsa tsaa bena zenjia apa waba kin wanyanyo apa waba kin wanga bub a pajukua, chikhen uchonja, chonchoric u mbyaha baa ko uri chonna ba, chn’u wata da eh auma kuchon u, amma uri chon’upa dan nchon paa hara apahara chommib mm apa ma chon’uba ka chon ba au utsagya ba pa utssa gyagaba pa, ap ana chonmiba amma bubau natsa gyaga ubua natsa gyagaa agyagaa hun’a ni yai kenu ani? Chikhen uchin’u uma chon’ura auma u mbya dan kuchon’u ibe buwa tsatsa buwatsa tsaaa bena zenjiu yoa, kuba kin wanya bu kuba kuba wanane kuba kin u kaba azin bu chindon baa ko uri chon paa baa zin ba chon pa aba azim bu chidom pa aba azim bua tai ki don kumaba azim atai ki don ko mat kui gane Amma ubau azim atai ki don ba uba azim bu paa pepe, wahuwa chiari buira b aba azini atai ki don achon waa u mbya be dan bechon uchon’a baa ko uchn un aba ichon’u ribe abu watsatsa uchon’u ribe akyon wakiukin-uknu akrona bu a bgaro ko nina kyonkyon na waaa udan eh waha mchon’u ijij kyon’a babu, chonu ri be achou waa unakin wa wahwa apa wawe hwa atai ki dou wa we hwa a-a baby aria una nya, nwua nuwaikachon’u dan eh mchon’u na ijijia kunya nwaqwuwa hara ijijia eh chiua babu chan’u ujima dan eh kyo waha ra akyon wan da fani waaa eih achidon ibi hadan ben wakanki lptin wachia nim ayando nii du akain wayajni abem wahara akin wanajini chii ben, akin wanajini machiudan beh-kin waajini machiu koma yev ri udafani uri ba kin wanai, um aba kin wanajin baa tai waki don, uri ba kin wananjin ba bazeza uri bakinanai ba wav akin’anai waxhia uri ba kianni ba bazhenzhen yi kata akin wanajin chonu baa ko mari uchan awav au viniba, chon wau ba bazen zinnu kata baa umba be um amba gura adzwei nya pyinia, chon mbyabe kata chon mbyabe kata adzwei nwa pyina Um amba gura atsupyim tsun mbyabe kata atsupyin amma katsun atsaa udan anyi hoa-anayina hoa mtsube ba, babu tsun mbya be kata agyaga maa bena tsa gyagga baako utsa agyagare tsa gya gaire chii agyagaiba, achon waa be nde so chiri agyagaar achon waa uri tapai chiri agyagaari, taba chiu bechu bap ana bam aba tare nima bachon udi i ba achon ma baani iyo koma ye indafan-ko mye indakan’ajiuba amma achon maiyo komaye indepani komaye uri gani, uri tsabu wata dan achon iyo. uri tsabu wata dan ba genwaiyo. ganewa bena dan abewa yafanjin babu waa u hwayi. uma babe wa yafanjini uri gani rui mbya komaye kata um aba achon up a chiken uri baa be wa yafankhe jinni be yapajini ma baani khiya acho ibaani khiniyo, achona u mbya chon nwuzau khendea uchon diura chon aa wau khendea uchon wau khendea uchon diura chon bazuzhenzhen batia, ka hon kachon maari gyau viniba, chon gyau indea uchon nwuzaura ba chon gyau indea uchon nwuzaura chonugyau inse uchon batia ba mbya dan ajogyau ra kuchia gyauba uri chonaukuba, mm chon jo gyuara indea uchonura au wuwa mba fan, chikhen ru, au wunu mbadan chikhen uri chonpru uma chon paa ri du kin wana jiai.